Io zane ty karaza, zaraza lokom-bolo io te eto tsy le maro loatsy. Fa ty voa-janahare zane amy telo eo, misy io mainte, misy blonde, misy ka ty foty fa ty mampiavake aze avao zane fa maro ty artifisiely vita va-manampahaizagne eo an, de zay maha maro loko volon'olo tsy itovizagne io